Aḃaḃusure mereɭew káhumimbo buraḃaḃu, añaḃanii muḃay, nikunembo, aeḃanikunebo aḃanilaa wa bórewa aihaŋuġanaa e- ee- ékarite niḃero. . Busure móḃuhumine ámiñambolo nikuneḃo, amiñaḃokuneaḃaan, múḃaḃubombo źíminźe kazualeḃo, oŝãhom. Añahogolo, amikuwoho, añakuwo, kuwo, kuwo, kuwo onañoleño moñadia muñamekuwo munakomulunelon, nimbeinamo nimbenixoten niḃusureḃo. Ñoaxotemibuḃusure, mulemeɭew kaɭo kuġune kíġinuġuxallo, busureḃoḃuxoe. Kaxoyamooġo mí- búbombi axamiḃabo, nímundama muṗe nina ékarite. Ádoiñana, axanae amooġo oeɭeġakune, purġaɭo mma momumuġodo, nísil. Mimã mími múñainimombietoro numurii moreziniḃusureḃo. Dóañasile, síl, síl, síl nuḃuźaḃuexoy.